Xkinb'eek este wa'chi'k'olik wu ya' wa'chi'k'olik este wu wupila ke xtinch'ja' wun q'aab' <hesitation> utz para ke xtib'an este ingerir ju alimentación njel e ruk' wu ixoq wa'chi' k'olik iwchoch.